e mas alanji tefugwa hawa palugul nuk jawni aran tefugwa manhulinan den den fain deman wawan fetta den let deman jaban nuda wawan dasan guluk